Kebanyakan wange sawiha manua ununya sonsea bekanen paforitnya ton-tong sea umumnya pakoait pangi ensaut bewamiti siwon pidango saputen dadina empangi nitumumpa koi pedang wope asu saca an acara-acara sela wimanua penasutu faforitotuyama bianu wimalua wopen kamas wongosenca saputenca woca ato mereneapi menonca sedap rumengtias kemasti sawiwonongos kapecas pepmujair sela siwon rica-rica bakar penonca odo sedap rumenca lawakudanga nutusumeda mpenumujairti jadi sabia manua tina acara wopewami dinudut kinetor towiadudut oda sedaprumaica sakangen apennu sana acara papsunokang penoja akat dua tiga hari saja papa sunti tumang dagingna nutu kebiasaanungesa case wiantosea iyai luatina remeng kloaoti wadibinudut dinaro saut tinoransak wopangeti memang casutut bakanenetou wia donseaiyai nitu faforitne ton tongsea.